طبعا انه واحد يكون عنده مكتبة خاصة وبيها كل الكتب اللي منشورة او يعني خاصة كلش حلو واذا عنده معرض فني خاص هم حلو بس اكثر شي انه الكتب الكتب انه واحد يعني يقراها يستمتع بيها اكثر بما انه اني انسانة اني احب اثنينهم بس احب اكثر شي انه اقره فلهذا اختار انه يكون عندي مكتبة خاصة بيها كل الكتب وبيها يعني كل الاصدرات من كافة فئات الكتب مثلا نفسية دينية ولو اني اقره اكثر شي اقره روايات